כ'וואלט ענדערשער געוואלט ארויסגיין עסן אליין, וועגן <hesitation> ס'איז נישט אזוי באקוועם צו עסן ווען מען זיצט מיט אן אנדערער מענטש, און איך האב ליב צו זיין אריינגעטוהן אין מיין עסן, אבער ווען איך גיי זעהן א מובי וואלט איך יא געוואלט זיין מיט א פרענד ווייל אזוי קען מען עס מער הנאה האבן